Ny fomba fiasan'ny machine ndreka a: <hesitation> magnodigna magnodigna lamba izy. De machine io a misy karazan'ny roy: misy le mandeha courant igny zany le atsofoka anao amina prise zegny vaomandeha, de misy ndreka aminjao fogna de tagnanao fogna magnetsika ananjy a de afaka ma mampanjetra lamba agnatiny.